Meyɛ nsɛnkyerɛwnyi a menye nyimpa tsitsir bi ridzi nkͻmbͻ yi, mebebisa nyimpa tsitsir no asɛmbisa kor pɛ. Dza mebebisa nye dɛ, ͻno ankasa dɛ ͻyɛ ankorankor no, ebɛn adze tsitsir na ͻayɛ no wͻ n'apaamu ͻdze oboa ne man, ebɛn nyimpa pͻtsee na oetum ͻdze ntowdo bi ama n'abrabͻ na ebɛnadze na ͻayɛ ͻdze aboa beebi a ohu no ho.